Iahy sy da tegna magna samahafa anio lôtry, fa lapoaly gnanay rehefa agnendasa raha izy! Da lapoaly ny agnarany zay, da <hesitation> revô ampandiveza rano izy, apangotraha rano zasy da casserole gny gnagnarany!. fa sisy sy magnavaka an'io ay e